Karazan̈a asa: mpampianatra, gendarma, miaramila, dokotera, injeniera, famafa, mpiasan'ny labanky àby io, mpitsara, mpanasa lamba. Abôkà eo mpanjaitry, mpan̈amboatra kiraro, mpandoky.